Ah! kila olo moa samy mana ty ataony hoe fivavaha iaby. Samy mana ty fivavahany io fa tsy haintena ze fivavaha ze an'olo any.